فما نهار لقا شاب <hesitation> مفتاح غريب يلمع في الطريق، هزو <hesitation> وجرب يحل بيه <hesitation> أبواب دارو لكن ما نفعش وفجأه تذكر حكايات قديمه، أيا جرب المفتاح يمكن الباب السحري قرر الشاب يبحث عالباب هذاكا بعد أيام <hesitation> اكتشف إن الباب كان في قبو منزل مهجورواستخدم المفتاح و فتحلو على عالم واحد اوخر جديد.